<hesitation> Amasa berchon. I <hesitation> sto mokkan omteni chon seed belt sign kaka onpotanga. Chon announcement kaka siemtir doon ta kebin krute kaxilxia'nga. Chon seed belt turbulence maimaldahi. Turbulence aondona imitinte. Om na huna omse. Seat belt ka sharingse. Chon <hesitation> movement ka minimise pose. Chom iso chontian announcement kaka na ibele nga keman. Tiam tay chu hai natural phenomena nia. It is bound to happen mo. But it doesn't mean that they would encounter some accidents mo. Chom iso ka assurance ka pe doon iso. Chon tunha pon tiam iso om to the order hai nge. An maani kaka ka encourage ang kema aaf confidentu. Chom iso ka encourage ang aajon. Turbulence mai. Anormal anity kaka xil potanga. Storm te bo. Anormal anity kaka xil aajon. Skad lokan lokan. Iso mungin situation kaka stabilized potanga aajon. Aabakchu kami storm avoid thei dan bera. Nga nge <hesitation> altitude increase hema altitude decrease te ka maneuver dekha kati aajon. Aathei maidon nim kaxia.